gott kvöld Bubbi Morthens flytur lög af plötunni kona og sögur af landi í fyrsta sinn í heild sinni með hljómsveit á tónleikum í Eldborg í Hörpu í kvöld við hittum Bubba í vikunni og ræddum við hann um plöturnar tvær og hvernig tónlist hans fer að því að brúa hvert kynslóðabilið á eftir öðru

þessar plötur live hvorki konu

sögur af landi eins og svo margar af plötunum sem ég hef gert í gegnum tíðina ég hef flutt þær einn með kassagítar og

stundum verið með bönd þá hef ég bara sett þær í þær útsetningar sem hefur hentað svo fór ég að hugsa að það væri gaman að

taka einu sinni á ári tvær plötur og spila þær eins og þær eru með bandi og það sem ég ætla að gera næstu árin þetta er áskorun en þetta er líka rosalega gaman að nálgast efnið aftur og ekki fikta í því heldur bara spila það eins og það er

koma svo að þessum plötum eftir öll þessi ár ég segi bara bravó Bubbi

var eitthvað sem kom á óvart eitthvað sem þú varst hreinlega búinn

já það eru lög þarna

í kvöld er talað fátt það er lag sem ég er að enduruppgötva ég var löngu

gleyma þessu lagi og og hafði í rauninni ekki hugmynd um tilvist þess

við fórum að vinna þetta strákarnir

þetta er geggjað lag og ég bara já þetta

geggjað lag en þegar þú ert búinn að gera yfir sjö hundruð

eða átta hundruð lög þá

hverfur þetta bara á þessum tíma þegar ég er að gera sögur af landi þá er ég búinn að

bestu plöturnar þínar hápunkt hvernig horfir það við þér nei en ég skil alla kynslóðir tengja sig við einhverja hluti bókmenntir ljóðlist eða tónlist

hefur áhrif á þau ég get alveg tengt sögur af landi

mínum plötum en ég er ekki dómbær það sem ég geri er

ég veð áfram og bý til plötur og bý til plötur ég man að margir voru gríðarlega hissa þegar kona kom út þá

nokkrum mánuðum áður

þetta kom mönnum á óvart ég vissi af Bubba Morthens stofnuninni Bubba Morthens fyrirbærinu Bubba Morthens þetta er besta platan þetta er geggjuð plata allir hafa sína útgáfu og

og þessu efni og þessu efni það gleður mig

meir og meir þegar ég hitti fólk sem segir þetta lag eða þessi plata og ég hugsa bara vá en æðislegt áður fyrr pirraði þetta mig ég man þegar fólk var að dásama Konuplötuna og ég var bara á siglingu að gera eitthvað allt annað

láttu mig í friði með konu það var ekki fyrr en mörgum árum seinna

gat tekið utan um Konuplötuna og hugsað geggjuð plata sko þegar sögur af landi kom út þú ferðaðist um landið einn með gítarinn og ég

að afi minn sem var fæddur nítján hundruð og átján fyrir hundrað árum hann fór á tónleika hjá þér vestur á fjörðum

á miðvikudag með syni mínum sem

að verða átján ára ég hef orðið var við

framhaldsskólakrakkar tengja við tónlistina þína hvað heldur þú að það sé við tónlistina þína sem gerir að verkum að hún fer alltaf í gegn óháð kynslóðum og tíma tungumálið íslenska það er það sem það er bara málið

spila í Hamrahlíð um daginn og ég var svo gapandi það var svo troðið

krakkar frá sextán upp í tvítugt þetta var ótrúlegt ég held að það sé

að syngja á íslensku ég held að tungumálið

hafi þennan galdur að að ná til fólks hefði ég verið að syngja á ensku býst ég ekki við þessum áhrifum ég held einhvern veginn að maður nái tengslum hjarta við hjarta í gegnum tungumálið og íslenskan er enn

þá það mikilvæg að hún brýtur

í verðurðu enn stressaður fyrir tónleika já ég er með sálfræðing og við vorum

að fara yfir kvíðann minn fyrir tónleikum bara núna um daginn og hún var að sýna mér út

áður en að tónleikar hæfust það tengist æsku minni á góðan máta stressaður já ég fer algjörlega á tánum inn á svið síðustu þrjá tímana áður en að tónleikarnir byrja er ég ekki staddur í raunheimum ég er

stressaður og það væri eftirvænting mig langaði að gera þetta vel og

langar að teygja mig eins langt og ég get til að stækka mig og þá sem eru að hlusta ef ég hefði ekki þessa tilfinningu þá þá væri ég á vondum stað

á svið og fékk einkenni

fólk í kringum mig í nánasta umhverfi talar um að

fórum yfir þetta og skoðuðum þetta þannig að ég held að ég sé að nálgast þannig að ég held að ég sé að nálgast öllum tónleikum ég held ég hafi sjaldan eða aldrei farið í gegnum heila tónleika

gera einhverja vitleysu það tekur bara enginn eftir því